الوضيفة اللولة اللي خدمت فيها هي فوندور, كنت نبيع لي جوي في حانوت تاع دراري صغار, مي سيتي با فريمون اميزون, بارسكو كلي ماشي كيما لكبار اللي عندك كليون تروحله ديراكتومون